أول شي نطفي الفرن ونخليه يبرد وبعدين نستخدم المنظف الخاص للفرن وخليه- خليه خليط من الكربونات الصوديوم والماء على الجدار، كفترة س بعدين- بعدين نمسحه باستخدام قطع قماش قطنية، وما ننساش تنظيف الرفوف.